د قدمونو اواز د راتلونکي یا د تېر چا یاد را ژوندي کوي. که په چت باندې وي، ښایي د مور یا پلار راتګ وي. که په تیاره کوڅه کې وي، شاید یو غریب یوازیتوب له ځان سره راوړي. دا غږ له حس او تمې ډک دی.